अगर कोणउ रेस्टोरेंट में म्यूजिक तेज होहे और मइ अपने दोस्त से बात ना कर पाओ तो मइ वेटर के बुला के कहो। कि कृपया करके आप म्यूजिक स्लो कर सकत हैं। क्या मोखे बात करण में दिक्कत पड़ रही है। अगर आप म्यूजिक स्लो करने का कष्ट करे तो मोझे बात करने में दिक्कत ना होगी। और मइ अपनी बात अपने दोस्त से कर पाओ और आपका बहुत आभारी रहो। अगर अपने आपनो म्यूजिक स्लो कर लाए हैं तो।